Ngara ndipo ñaväe kiraï yaiko, yayepokua vaera oïme yave ñai jokope, kua mbaɨu pe yandepuere yaesa, erei mbaetɨ aikuata kïraï jae vaera kuare